खाना बनाए बर हमन कई तेल के इस्तेमाल कर थी। जैसे तिल के तेल, बादाम के तेल, सरसों के तेल। अगर हमके नॉनवेज बनाना है जैसे मछली ,मुर्गा, अंडा, बकरा तो हमन सरसों तेल के इस्तेमाल कर थी। और अगर हमन के पूरी ,बरा खाए बर तिल के तेल के इस्तेमाल कर थन। और अगर हमन के बाल में या हाथ पैर में लगाना है तो हमन के जैतून के तेल लगाना चाहिए।